Ksi cha kimeilya chete furaha ya kisasi chya motu cha kasha fo `sababu kisasi cha motu cha kasha findo fiveli buure kwetre findo five fiveli fekumbwa fo kwasha na nyama tuve enda kwa mndu kwa jirani kolya ashinsha kweere buure kwatramatra labdaa iru kweeningwa nyama, lakini linu ni besa we dua.